Kumung aa ye no mitan puki pukinyan ompo ngai chochang mpo puki puki owetan fundi fundion ku puki puki nyan nyosutanu woni parenyan puki puki aai karam kemutoi puki pukinyan pat woni wono mpogoolo puki puki kunom kuparenyan ooh ompone ku puki puki ye yighan posharenyan nyoni. Sutan puki pukinyan kapundion tonyara ye mitan toni ye melomuchoi nyala puki puki chochang kazinyan mutan pat pukinyan tini montonyan akupakenyan puki pukinini, mominye arawet anga nyomukai tomut chorikat lono opustena puki puki awo wo wo momuchinotnye ompowolo puki puki neto kapate lowur itonyara tole kite topushan parapara mominye kung anga nyonguton kwa sapu yr puki puki nete olutan tini pat amwaghan lo moktonyan nyete aai mpo tepustani monungete le puki pukinyan ngat kitanga nyonoma yew yewunyan nyete akukeltonyan puki puki nete akupa penginyan puki pukinetenyu mominye penyi nyonguton anga topustan ye kunyara yenyu owetan tongoi ono tomu tomoripo kuyete le puki puki mominye kugh anga nyonguton kwa sapapu topushai nyetenyu ketor morichai mwoghoi lo koghoch parenyan nyeto le puki pukineto ripan montunyan nyetu nyoman mpowolo topusha tai kuluku puki pukinya kuluku parenya nyetenyi topustan kunyara kokiton ngalechai kupetoi kekaghtotoi morun topoteno pich kokitor ne kakichor kyaki pich awo remuchononga pushina wolona konyu puki pukinyan nyetenyu. Kumonto nyan akupiki puki nyan nyete ku patenyan mominye asis anga nyopushina korom lo mi lo ngo lo awowo mominye kwa sapapu to pustah ye pukipuki. Nyan nyetenyu kotoron pesharonete kukogh akuparengu nyetenyu mominye asis nyomwochinan lo ewo mominye ewo ata kwombowolo topustan ye lo opushinan kugh puntino molai gusonoi pat lo kulensuni kikaagha puki pukingu hechino kegh kunyara iwenyi nga katanya kugusan legyagh momichininye lenyona muchinipat wetenyi ngo puki pukingu tini kewunyi puki puki towetenyi peshara mominye kugh nyosusunyi imominye kugh nyosusunyi lo kenyara atai iyodegha atai ata mpo puki puki nete ku parenyan, kunemominye kugh anga kwa sapapu ye tomwoghenyi pushinenyi puki puki kunyara mominye kugh nyongorokunyi itoronyi ngala kukoghite morun iwenyi wolu kukoghoch morun, kio pa wera po kakumne awowowo mominye chi iwenyi somoto nyopochi ripo nyengu kukaramit imwat karamit totopo kastomengu lo ngutonyi peshara kukengutu pat lo man chichay kiripoi tetanyi tetanyi kupiki pukinetenyu aai toiwenyi iroye ye ngai chochang pkono ngalechu moghoi lo awo mominye piashara nyonyighoi wero kakumne ku pieshara tokinamanyi kitongu le puki pukingu pat inamenyi moriku kodeny aitukenyi kel kelyeku kodeny iwetenyi pat nyokaram tenamanyi testonyi; tonyara tole kite iruptechu pat fundiyon ilenji wena nyono roswo kung nyomiyi. Meroswoi kugh nyomi yi nyoma kotang kunang lo kutang ku kuyune kurosunyi puntiyondonai mitenyi tini mominye wolu notenenyi lo lo wena nomwande ripkante nta mominye chi nyoripunyi kitongo kwani ye oripan nyinyari kwa sapapu keltonyan nyete kumuyenyan nyete mominye wolo wetan akuparenyan tomoriponye puki pukinyu mominye kugh nyoyigho mominye kapisa inyete nyotighanu ompo mpo mukulowunya lowur kwa sapu tomwaye lo oitena paranetengi le puki pukinyan mominye kugh anga nyotinganu akum po puki pukinyan nyetenyu otoran besharenyan nyokaram kwa sapu tokuranu ye pesharenicha lo weni mi wolu kapuwanu simu lo mi puki pukingu lone nyono sutuante pagh orupan pat ngo keitanyu nyete kukeltonya nyete kweli mominye kuy anga nyomucho torupan lo ruptepona kegh owowo puki pukinyan lawei otoron besharenyan nyoni otorun pat kukogh aai otoron pat peshararote ngata po elpu mpili mpaka elpu mpili nyetenyu aai otoron pat puki pukinyan ngetenyi alan puki odeny otoron pat ngata elpu mpili tononi omitan pat puki puki noni ori pat puki puki nyan nyetenyu takipka puki pukini kapsa alan puki pukinyan nyetenyu akanaman pukipukiinyan kakay mominye ye kugh nyoko kokokoghena ye morun lo lo onyi awowowo mominye mominye morune nyan nyokogh puki pukinyan ye nyokogh ombo morunenyan kukogh nyete nyoman ompo morunenyan nyetenyu mominye kitenge nyokutoron biashara anga ye nyolentange orupchina ni awo rupchina puki pukinyan nyetenyu tokogho ghetan rupchina puki pukinyan rupchin biasharenya mpowolo piashare nyete lowur. Mominye peshara anga nyo nguton ghetyinan pat puki pukinyan tokwogho tonyara kite oruptagheha pat pundiontenya nyae aai olenchan wena meroswo kugh nyomoyi lo mongutonye lo nenyu mochomoi nye nongo olan atwar metyoro alan pundi rosune kugh nyomiyi kwa saru mominye kugh anga nyi nyole kila kitu mbani nganyu koruptwewan pat yeteyi meroswo kitanyun nyete chini daktaryantenyan aai mominye kugh anga nyonguton ye lo rupenyi lo aiwenyi oloo nyi pat rosunenyi io tanagh ye no kune takunagha kuyu aai moko kiroswanunye owan peshalenya pat nyoni aai oluton pat pashare nyan nyoni tokwomisho ani pich nyokaram kapsa karam puki pukinyan nyetengu ku mongot tonyan lowur ku puki puki aai kotoron puki pukinetenyo kukogh mominye kugh ooya nyonguton owoi aai puki pukinyoni ye nyetenyu ng’ato nyini lo mwaka elfu mpili tanoni tolutan elpu mpili na tisa aai nyae le mwaka nichae kipka pukipukine chae ipo ye totungon pat nyenyu nyae kokai oripan keitonyan nyoman keltonyan kapsa mominye kugh anga ye nyongu ton ye to lo olutan morun mominye kwa sapapu tolentan lutoi ye puki puki mominye awowowo nam kugh kwa sapu tolentai ye lutoi pesharana mwoghoi lo ape agha peshara tuch awowo momuchanye nyona ochan mkulimayan kapsa ukulima tonyan onyoran tukun odeny otungon puki pukinyan ngo telanyan tukun odeny honi kwa sapu ye tonyo runyi kupo kunomanu kunomenanu cho wolu kuno mwanu puki pukinyan mpowolu akaghan tetanyu bolona oripan tetanyan kwa sapu tetanyan nomwanu tukul ompo yewu anga mominye chi anga nyonomanu. Kwa sapu ye tolenyete lipo lo awo mominye mominya wolo lentenyi kuroy pororyengu lo kanande amsini tometungonyi ye tetangu ooh atungonyi puki puki tighonenyi ne chi anga mot amominye kugh anga nyotighonenyi kwa sapu tonyurunyi puki puki nyu ye nomunyi wolu ngala sukarun kunamunyi tetangu wolu ngala pusha to tomine nyotesorenyi anga nya inamatenyi pat tetangu lenyoni inamatenyi pat inama ipoghoneyi suswonte teta teta ipogho ipoghore inomonunenyi wolu ngo puki puki takutwane nyunya makenamanyinye mwakanoni pat dot dot duk mwaka mpili tokune nyunya wolona nya mokoyu nye tanyu tokune nyunya manamunyinye twachoni pat atakomi monungo skul pees tokunomunyi nenyunyaaa mokiyu nye tanyoni kungun cheko wolu kunomonui piki pikinu wolu aai mokowonye mk aai tokune nyunya ngala par ye kelut nga ukulima mi asara ngala ukulima one kapsa mi asara ami asara ngo paida towenyi ngat ngala ngala par ye kitoimunoi wakatinay ngorshiyi ngiorshiyi kapsa toimunenyi arak arawane to arakra po odeny mwezi wa pili nyoni mitenyi torsho kwen ailutnyi nyini le mwezi wa tatu kesowunyi kochoghonu rop ye kapsa ta le mwezi wa tatu kati kati mwezi wa pili kati kati kochongonu rop mitenyi wondondo ngala ngala ng’orsho moketoranyi koponotiku nya irosanyi kusughyot nee toso nyi lo kosughyontonu mi lonee. King lo kingir kumne kosuyontomi maninye ngo kusoywontonai irukananyi tokosuywontonai po mwakanu krutan kuskyontonu kot kotan kusuywontonu mokotkotanye nyakikatkat kumne owo maninye nyona itungonye chae po mwezi wa tatu kati kati makekatanyiparengu nya irosanyi lo lentone mipat ingutonyi lo mi kingu nyonomunyi tokeitongu tomokenyi rupe pat tawun mi keitongu yete nyule puki puki tonyapanenyi inamanunyi sukarunechi mi mi tetangu keltongu yete nyule puki puki tonyapanenyi inamanunyi sukarunechi yete nyopocho mominye ketanga nyorupchinenyi lo no owo mominye kuyai ngorokanu ngo paranu tomanamunyi tetangu ngo pukipuki ngu mominye kitanga nyonomunyi muchini rosany asara mi yi amiyi tomenamanyinye chii tukuku mominye chitanga nyonomunyi mominye chi nyotighunyi lo no kananu kuyai aikonanu kuyai aikonanu kuyai mominye asis nyokonunyi chii kugh tomonamanyinye tukuku, nonmena tukuku morunai odeny atowenyi iros leye saii mi tukun yum mi tukuri yum nyoman mominye eyole mwoghoi lo rokto usoi pusoi tukun kokai tomenanyinye kegh tukuku muchrni namenyikegh tukuku nyomani namenanyi kegh ngo tukuku tomenamanyinye tukuku tetangu mi mwapa nguyon yum mwapa nguyon wolopun saii mi kengolonoi elpu mpili mwapa nguyon nyae le nguyon nyae nyopu kumi konunyi le moyoiwo tarit nyule moyoywo tarit yomoi ngo nya tonyorunyi monung le tamah chule taman nyoman chule taman ng’ ngorokune ompo koyini nya nyini le taman monunge ii ngorokune nya atomwenyi iros ye monunge mi mokoi nyokiyilo kegh mi yum tomenanyinye tanyiti le nyengu kunamunyi yiew. Akunamunyi kakunamunyi nyoman mominye asis nyonyorokunyi chitanga lo onyu mwaipa nguyon nyo awo tomemaanyinye pukinyu ngo tetangu lo wuyo yilena key awo muchini torosenyi rosanyi tukaku ngo tetangu ngo puki pukinyu tonomunyi tetangu wolu ingutenenyi pat nguyon akorongonenan chekachu mi pusha wolu kingoranyi parengu kuny ko kikat katanyi tomominye cho mominye chai amongu mongutochanyeye ngalechai mwoghoi pich lo turungin eeh akumi teta chopo ne turungin nya akumi teta kata mi puki puki yete nyonomunyi sukarune make winyi pat parenyu kwimon ingunanyi wolae inamanunyi suswonte nyopo teta aay mokanamanunyi pat swonte pat torelu kayini pat tolapai mokemulchini nye tetangu kungu pat tany lo mi te mi paponya nyapunu yi kra nomonwanu kuyay akungutu nyu tetangu lo tetongu lo poro kikuronyi kayna chepkoroi kikughut lanyini kueut pat tanyagh mengut nye lo mi papo kaw aswanu ata monung ye tini kereluny kayini kulo monung’o eei papa kangutu pat lo mi monung mi papo kaw kosatu kuyai ata tanyini po kayini kung pat tanyini lo tanyu yeno mi kuteluy papo tochoi kuyole puki puki kikuwutyo tuch kungut pt lo ni mi papo around yeteyi ikikutelu papo mokecha ai karam pat kungutu pat lo kunomoi kuyai akenam tanyai. Tonamunyi puki pukinyu pat inomenyi mpo funduyon tukul mepushini tikowonyo lono imwanyi lo owo muchinonye kepetoi kerosoi puki puki lo kenyara ono kenyara ono nyorunyi kikunyorisho kelyon lowur lentonyi sutoi kapundion nyalutenyi karama nyalutenyi karama muchini totolekut pat tonyara kite ooh irupteghenyi kayiri midaktariante nyule pundion nyuwetoi kurosunyi pat lo guch kweli kastoma kuyiko yino tonyorunyi rosa yi airos ketu ropuyon choteno ingutunyi pat to metunginyinye wasi wasi kwa sapu nowenyi. Kitongu nyokaram ainomenyi tetangu nyokaram nomunyi tany ompowolai kunomenunyi kuyu wolu ata tomitenyi katangu thetutanginyine wasiwasi loho nenyu nomenon nonenanu ne atungonyi tukuku towetenyi parenyu ata ketopenyi lone mi tukutu ayokaram ami tukutu nyole safe mitenyi parengu pat semborenyi parenyu pat metungonyinye stress kwa sapu stress kune kuropuyen tometungonyinye ropuyenumominye kugh nyoletoi mominye kugh nyoletoi kweli lo mwakanuye kipus tukwun lenyu mominye kugh nyomo nyongorokunyi tomominye kugh nyotungonyi ompo mufukengu menochonye arawa nyokaram mominye arawa nyokaram nyonokoi muchini totungonyi tukuku pat kukaram ingutunyi lo mikuyai kuyai wetoi kuyai lo wetoi kuyai lo kwa sapapu tomominye kugh nyo nyo ntonhenghoi tagh le ropuyon gha kuyu le ropuyon nyoman mpo mwakanetenyu mominye kugh nyole ropuyon mpo. Monggutonye to mwaka nete no kikuwutoi tukuchete nyane tomominye kuyu le ropuyon kau motopishonye ata kokonyan motoponye kau kwa sapapu tomosowunye ropuyen motoponye kokonyonta nyokaram. Kwo sop wo ompo kwa sapapu ne tomonyorunye chi kung nyokaram nyole ropuyon nyonukoi mkuloi mokugh nye nyokaram nyole ropuyon nyonukoi mkuloi mokugh nye nyokaram, karam pat kerosoi tukun walak kulekutech chule ropuyen ye, le le tukun le pusha le sukarun muchini kenomoi tany chemangany nyo muronsi mominye kugh nyole chamangany kwa sapu chemangany kukugh nyole nampa macha mpo dunia lowur ata pokot yaah pokotichae po woluporo wolu wolto wolu kurimrim wolete wolu kuchemangany tomanam nye chi chemanguny mominye kung nyole chemangany nomoy monunge, tomolunye monunge cho kulentoi onyo cheko tomanam nye yo tany kituna tany mechinye muron mominye muro noto atona muchini korosoi chemangang akerosoi pare mi yete kumitenyi yete ngo puki puki kanomunyi puki puki le poyon kekuronunyi papo mpo kau ye. Karam kekuronunyi lo papo mominye kuyai ichenganyi kuyai pat klo onyu kuyai pat klo ompo kakumne onyu kuyai mochengu ngulechai keto chayechu kwa sapu ingutonyi lone mominye kugh nyoporunyi mominye kugh nyoporunyi nyoman mominye kwa sapapu kutukuchete lowur kuchemangany tomominye chemangany kau mominye kugh nyoletoi mpo kayoni ata ye monechai mwoghoi lo tungun kokonini kayetenyu ku chemanganyane tenyi kucho kuchoghoi pati kechoghoi tukumwa lo kiyu moghai tanyai kepa keros moghona nyapo kaina klo wechara mi monung nyokosuwecha wolu klo loku monung kite kukuyini le chamangany wechara mominye kugh nyole chemangany wechara mominye tosawunyi choma ngany mi kau ku kau nyoni nyole kau nominye kitango nyole chemangany mominye. Atosowunyi chemanganylo mi lo mominye tosowunyi ye chemangany mi kayini nyino kukam pat kerosoi lo chemangany kweli mominye nyole chemany, tomi chemangany kayeporu kulo we mworowu kayuporo ape ronguno chemangany kunyengu ye nyoni temitenyiemi wetoi mwakanete nyokaram kwa sapu tomominye kuyete nyete le chemangany pochu nyi puki pukingu mominye kugh nyongoro kunyi mpo karam pat kerosto nga! Pat tokulekutech lo kunomoi lone monechu ngo tomominye kugh nyokaram mpo kayu kusapul kugh kusapul ata kokecha koy kusapul kane kusapu kerosoi pata lo atakowetoi ata kumi sukul pasyete kenomoi pat kuyini imominye nyomwoghoi lo we wechara aitena par oltena ne itungonyi momi mi mori chokaramach wechara aros morichetechu karamach pat kerosoi morun lo kwa sapu morichetechu mi tukuh mi tukun nyoman mi tukun memwa chii lo no eeh momuchanye memuchenyi ne nya kami morun tungonyi mot ungonyi ne itungonyi akili ngu nyokaram kerosoi pat lo kighoi ine mwakanunya imwochinyi kama kumne kimach kengor kuyai kengor pagh ingoranyi pagheku toreloye pagh mia mpili lenyai po konyinai ooh konyinetenyu yee onyetenyo ye lutoi pagh ye mia mocha sahi akutomonye atorei nyu mwezi wa tano wono nya mwoghoi lone imokyolo nye mia mpili amsini karam pat toku mapema sahi kerosoi pat lo totungonyi chemanganyenyu ke kechukuru morichetechu kenama morichete nyokaram. Owoi keros pat lo kuyu ke kasutoi sukul ikuyu kesutoi wolai tomikugh nyo kepoi koporune wolu kesutu wolai any karam pat kerostoi aai kerosto pat kam kokumne ooi mikugh nyomine mine kayete nya kokumne kemwowunyi pat to owoi kapkana wolai ko chemangan kuyai kechengu kugh kesutoi hihh konomunyi pat lenyoni tometungo nyi puki pukingu pat kenomu wolai itungonyi chemanganyengu kunomu wolai tmitenyi ata kasineku walaka metungonyinye shida lone alolo alanyi mwaipo nguyon kepa keros tuku chete lowur mi yum ata kelone mi yum kapisa atake mwai lo tuloi tulenyiono nya kumi yum ngale lowur mi yum nyoman nyorupenyi sukarun miyum masanian anyeteye kitolenecha machanian tano anyiye kipunu kumi ata chumbino nguyon kitokyolo kumi na tano sahi anyi milutoi shirini awo makaramnye karam pat kerosoi ngal walaka keruk tukuchetechi ripenyi kuyeteni nyoman kerik nyoman owoi kerup kapsa kwa sapapu nyorunenyi tukun chochana chunyorisho mpone mpo acho wasasin nyorunenyi msasian pat nyini wow tung tetanyi pat altoi chemangany ompone ompo kwa sapapu ne onyete skul pees morip nye teta no tokunyo nyoru malisho nyokaram karam pat kelutoi kuyetenyu kwa sapapu ngorokuy ngal chochang tonyorunginye kasinechetechi yghoi chi kidogo kidogo mpo puki pukinechetechu poriot nyete ami pich poriot kapsa mominye ye chi nyomwoi lo kochorsho owo mi pich poryot nyoman mpaka asete puki pukin. Kelut ne kelut kasinechu po pukin pukin kwa sapu ne ngoroku karchina topisho busi inyoruhenyi karchina chang karchina lakini tung pukipukin nyu keto kegh pich busi mpo mpo sapapu mochamnye pich koghochitu pich morun tokoghochitu pich morun ooh kuchangit namseta kugh ompone nya kwa sapapu chang ngala chomi yeteyi chang nyoman chai lutuno ngala yete lutuno ngala yete omponee nya ompo sapapu mominye kasu nyotung karchinintingu mominye kugh nyoyio nguto lo chorin tomochor nye kugh tomotungnye kugh nyole puki puki koghitu morna karam nyu kerosoi ngai ketoni tukuchete po puki puki nyete poda poda lo namena kegh kuyu tomokumwongoi lo gha karchinto kakumne karam pat kerosoi lo tono wena namatene kuyu kunamun akuripun airip tukul kunamunyi akuripun irip nyinte tukul tonyara kite iruptegho mi fundinechae chang fundino aai kwa sapu ye nguton lo mi ngale chete yum lowur tonamanyi chete kunomunyi kulo lawel kunomunyi pat kulekutit ngale lowur karam pat kerosoi lone karam pat kerosoi lo kuyai kenam kuyi kenomisho nyorunenyi cho tokucho cho saii kitolenacha shilingi sapa onyu ye pun kumi na tano onyiye kilut sirinion onyu ye koyoi lutoi salasini komba atukitolonecha komba salasin kumi na tano ngo shilingi sapa mongutenye lo tokemongishuyi nyokaram kweli mpo dunianete nya tomanam kuyini le chemangany. Karam pat kenomoi chemangany nyokaram tokunamunyi tukul akuripunyi akurip key akuripmpaka poror. Rip karam pat kuripech lowur sapapu ne ripenyi nyinte kur ipenunyi akunamunyi nyokaram mpaka pororyengu kwasapu poronyenyunyi minyi nyokaram mwoghoy lo atani wechara mokan topone le kumne mokan topone le kumne ampone tapuyengu nyokaram to tughonyitapiya nyokaram kukaramavhitu ata mwakeniku chini petoi lutoi mwakengu nyokaram so wechara ketopisheno pat nyokaram ompo sapapu topisho pichete po po po soch lone mukoy chii ayotopoi nyokaram, toto penyi kukaram maishengu tukul akukoromitu ata portongu ata tata pogh westonenyi kule metungonyi shida lone lo owo monomanunye kumne awo mominye kuyona totungonyi kunye tukutu kerosoi lo kumne kweli tung yighoi kasinai tung chiyighoi akwingoi ngalechi nyokaram ompowolo tomominye kung nyo nyonomunyi ku kukoghoch nyi moruna mpone tomenyorunanyitukunyo menyorunenyi mpone kwa sapu totungonyi tukuchona nomunyi kunomunyi mpaka ngala pich lo karam chichay akukaram kuyu kwa sapapu tome tungonyinye kingu nyonomunyi mominye kugh nyoendeleno mominye ata nyi nyotoponenyi lone mominye kugh nyokaram karam kerosoi pat lo kuyu kukaram kuyu kukaram nomunyi tukuku ongat so mepushu puki pukingu lo nyoro lo nyorishot kelyon lo rupteo kapundion mominye kugh nyorupteo nunyi pundiyonta lo ngarakanu kuyay mominye mominye kugh nyongorokunyi imominye kugh nyongorokunyi kwa sapu ne punduyontonetengu kumokoi ropuyen akuropuyen kono ne tomonomunyinye chemanganyengu ngo puki puki nete mominye ropuyen wolo nyortenenyi mominye. To makoghitunye moruna tenyoruno ropuyen imochinyinye chii amechinyi nye muron karam muronot nyonyoru chii mpo tukuchi chopkono kighotichi ngutonyi lo kiwostoi chopkono kighot ooh ng’aa tukul mpaka woi le yum lo kuyay chichay nyoru chechi ompo kighotechi tonyorunyi kighot chopochi kapkono tukuchi ongut mominye kighot pochi nyolutuno yinayi lo wechara sotot chai kuyay awo tomapkana nye kighotiku kighot koku no chole kila kitu ompo maishengu lowur ata mongot kukighot kne kukighot koku towetengi ngorune tukunu chopo kighot koku kichnganyi kighot chini chang owoi mpo mpo kighot koku ye nyorunenyi tukuku yiyiwu ata kekusa key tukuku kucheku ngut chi pat lo kiporyo chichay kat kat kuyay kungor kuyay ataye nguy nguyechaye ataye mposokorya ye towetoye putoi chi parak kunyoruchi katoy kochai wechon kurutunyi sokorya pantonaye ngorenyi kukighot nyopo ng’ung saii kukighot koku chongorunenyi karam pat kerosoi kighot kochetechu lo mekupa kule kirosoi kighot kochetechu lo petoi lone aai mpo kighot kochetechuyee kirosoi lo chemanganya netenyu wechara koporyo papoto kakumne kunyu kusutu kuyay mokito ngulechete tute aai ketokchini pat pontene tukte akaram pat kerosoi lo kitoni poyon chopo mukonae ndo kitoni chopo chay le kegha. Ngalan pich aku kenga yenyu nngutonyi nlo kegha melonpich lowur choyuwoi kegha melo chang pich nyorahenyi chi nyoluwaoi chokilolo nyorurenyi pich chopo kegha nyorurenyi aai karam kesheloi cho tonyorunyi ye chichae mesteloi nye cho kuchang kisus chosusoi nyinte kisheloi pat chepo tany kwa sapu kichkichanyit ye sokit a sokit ye kichangit mpo sahi sokit uuh kicheng kikorutchu mongutonye lo adamaicin towetenyi yeghoi chang nyonyo rupich siden chochang aai karam pat kerosoi pat tuchete lo kikemoi lone kitoni lore, kulomi sangapi osis ata cheko che che osis ata chonyoru monunge kiyupoi chai karam pat kerosoi ngalechete io petoi lone chopo kighot kirosoi pat kighot lo petoi nyotya aai tomepusto kighot koku kupa kale melokaram petoi kighot pochi kule kirosoi pat kighot koku lo kachegh kochengu kugai kapa kapa kamne kweli po kakesut morun wolai topkono kighot koku koyoghi kuchengu kugh nyongorokunyi tonerupo lo kakumne soro nguyon ami kighot koku mokenyi kigkot koku pka pechu ngo nya tomonyi ngut nyo ingaroko kegh kighot koku ompo kighot koku tomotighunyinye kigho kighot koku. Nyorurenyi poror ye tochir poror pat tometopenyinyr ngo pororyengu nyokaram poro pororyengu nyae tomotighinyinye pororyengu nyokaram mominye chii nyotighunyi tomo pororyengu karam pat inomenyi pororyengu morun wen poror mi kugh nyowetoi lo metighon kenam kulo pororyonay aa kweli pororyonu ye pororyenyan pororyenyan mopustenanye pororyenyan wetoi ongut ata kewetonyi ka koyogh kareran mominye pororyengu nyopustonunyi nomenyi pat pororyengu pat ye w lo poror kepe le werungwa pororyengu mominye chii anga nyotighunyi ata toriranyi ompo yete akulekut poror mominye chi nyonguno wololow nguno lo wechara atukopushukwa kumne kutuwunyi akumi poror yete mominye pororyengu nyopu nunyi iwenyi kule atakewetenyi karaan kulo poror tighonte kulo kweli pororyonu naa ooh chara tighon kumopustohanye pororyenyan cha lekut nyoman nyo pororyenyan nyetunyu mominye poror nyole pororyenyan nyenyu mominye atomolekutnye poror mominye chi nyom ngshenenyi ngo puchini nyokaram ata tukaku ata tosowu lo totomo metoporenyi ngo poror nyokaram ata kyakiku mosuwininye chii nyokaram mominye rodugh pat tany kulelo ouch chichai nyamungoi pich nto nyarotoi pic hooch mominye karam ketopisho lkoror nyokaram tomi kyakiku kungatunyi ata tukaku ata pororyengu totopenyi nyokaram ngo kyak klo wechara tome kyani nyini topo ngo kyakichini epi ko chichan mpone toponenyi ngo tukaku nyokarami topore ata ata masingira katangu karam mpowolo mpo nee nya mpo sapapu tope toptongu ngo tukuku ngo katangu ata towestonengi mpo parapara metungonyinye ata aa ewa nyokaram nyoronenyi ewa nyokaram mpo para para. Mominye kugh nyole paraparenichu po sayi ye meloki melokale mach mominye parapara nyokaram ata mominye ata tonyorunye piki pikirechu tungaye chetechu nyini le ki kitongono kigh ko kitoghonokegh kapsa mominye kugh nyokaram nyoweghonenyi oyomotungnye kighot ata tukuchete yoroy kighot parapareniche techu mominye kugh nyokegh nyokaram nyoru nenyi piki piki sutenyi kafunduyon aswanetenyi ku changamoto chochang ompo mukulis po pich towenyi ye paraparanetenyu kuchang akutukun chopetoi kuchang ompone tungonyi kighot, kighot koku ngorokunyi, tometungonyinge kighot mechini nye chii karam pat kerosoi kor tukuchetechu ko keropoi pat keropoi nyoman ata kuyai kirosoi wolai lo mil lone kiyai towetenyi kayi kule porokyengu kweli kowo kumne wolai kowo cheng kuyai mpone chinyi lekut ngo pororyengu lo tonyorunyi pat po poroyun watenyi iwenyi pat kor ngo pororyengu kongut pat poror lo kweli ngunoy pororyenya wolu awetan woni keroso kegh toni ngo poror ata tomitenyi parengu kengut poror lo wetan ngorokoi pororyenyu wolai wetan nyorokoi pororyenyan wolai omponenya kwa sapapu llekutech ngo poror pororyengu achinyi lekut ngo torot tomechinyinye lekut ngo poror ooh low nyi tororot nyoman akulow nyi maisha chinyi low nyoman ata kyakiku morikunyinye amorikunyinye ne mominye kugh nyorikungi ata kukui morikunyinye kukui kwongunyi kule alut oti lutoi pantenyi kwa sapapu ombone metopenyinye ngo pich nyokaram totopenyi ngo pich nyokaram po kulekutochitu pit tukul lowur. Mponyi ata toritwechae tochini karam mpo tukun kurikunyi ata tarit ata ata yomot kukutunyi nyino motunginyinye stress nyorunenyi por nyokaram omwenyo ranenyi chii ewa nyokaram itomenyorunyinye yomot nyokaram mechi nyinye chii kelutonyi timi wenyi ka kanyoz mominye chichini nyokaram, karam pat kerosoi tukun kulekatochitu nyo pich tomechinyinye lekut ngo tany mominye chi nyorikunyi kwa sapu mbone tometungonyinye tany metungonyinye kugh nyorikunyi ata kukui karam pat kerosoi tukun walaka wechara karam mpone nya kwa sapu tomorikunyinye tukun mominye kugh nyo rosunyi nyokonyutunyi mpo, toweranyi tini ooh atakugh kuyay gha nyaye gha kapsa nyaye le moroi tulenyi kule moidonunyinyo ko toitungonyi nia nyokoram ngochi tomeitungonyinya koromnyo ngo pich uu atakokuyai torunyi atakemi tenyi woni nyini mo atashongoonoi xhii nyole pororyengu lo no kotor lone mpo yete kwa sapu metungonyinye konyut ngo pich, karam tungonyi konyut ngo pich ngo chii kungutu pat pich lo kumne kweli lo tung konyut ngo pich karam konyutonyi ata tulyengutorelu kayini wechara karipu kau kerosoi lone karam chichai akulekutochutu ngo tukachi akaram chemangany tomitenyi ngo chemangany mominye kugh nyotighunyi le chemanganyi tighunyi kuyay mara mpili kotighunyi mara mpili, kumi pinto yetyi tomi koyogh koyetengh kunomunyi wole wole wolu le nguyonte mi pento yeteyi mi peny mut yengenyi pat iyamanyi peny iwudenyi menyoate ngutonyi tughunyi mara mpili ku mominye kitanga nyotighunyi tomo moriku. Karam pat kuyamnyenyu wechara kerikoi pat atokokitopo lone kenyikyini pat tomoloir pich ngutonyi lo tomerikanyinye tae chemangang tae lo tomekutenyi koine tometononyi kayne lo kikirunye kaya lo mominye kunyorikunyi karam pat kekuroi kugh pat kaynotut aketoni kaynotu tang lo to chepushen ooh wechara kekuroi patlo lo chepushen, chsamugh nyone aai kungutu pat tany to kikekuron pe ne ngut pat lo kokukurchanu omisho kukaram pat kerosoi lo karam kemongoi kerosene kunam pich akunam monyage kunomunyi tukul mpo wolo mominye kugh nyonomunyi chitanga ko mominye kugh nyomomunya tomo chemangany ngo kasirechete po ye ngutonyi lo kazin chupo sahii ye kichangit kasina saii ye po pukin pukin biashara choni ye puchu po puki pukin sahi chokilut nguny kilut ngwun choni nyoman akunomecha chole puki pukin tonyorunyi ye le puki puki nomunyi mpo kasire lowur mominye chii nyonyorunany ooh kitopo pat kale kuidol ooh mominye nyok idol ompone kwa sapapu tungonyi puki nomunyi puki puki mpo kasine lowur akuriponyi puki puki torumuno kugh mumne yighoi biasharenyi puki puki yighoi kumne menyorunenyi chi ngolenenunyi nyoghagha kumne gha kumne mominye kugh nyongorokung karam kengo lorenunyi wena sifen chokaramach akusi ku karamachitu mpo mongengu ata karam sifenu owoi mominye kugh nyomonomunyinye mpo sifeniku nyok tomomoriku ngo king’otiku tomonominyinye kighe kukaramach ngaleku lowur. Towenyi nyoru ye chi nyo nyokaghoch moruch mominye. chi nyorukoi ata morikunyinye at muryan ata mpokongu muryantanae nyae le muryan morikunyine tokogh nyi moruna nyorunenyi chi warunya nyorelu kayini kule klo kakumne nyete nyachara kitopo lonee chiche kayete ngo poror nya motunye so poror nyorunrnyi pat totepanyi klo awo mosiwunanye mosowanye akemitenyi koronini nyuko karam ketosho ngo takun nyokaram wechara, tokerosunyi tokirosunyi koyoyi mpowolai klochi kumme nochara karam chichay relu mpo wakati mpo ny ngalechi chukaaramach mominye ata ngaluku tonyalananyi ombo kaw kelo wechara mominye. chichay wolai mi chichai wolu karam chichai akumpuru ngo pich mominye chi nyomuroi sorom mominye chii nyomuroi sorom wechara. Karam pat kungui chi tukuchi akurosoi chi tukuchi totungchi kitanyi nyale kite kulo wechara karam chichay tung kitanyi nyay akutor chichay nyokaram akuwe toi chichai arenyi nyokaram mominye sifeniku chomopetonye nyokaram tomosifeniku tonleyochi kegh karam yorchino kegh mukulima koku ilutenyi parenyu aitorshehi, ingoranyi tukuku kunguti paat lo mi chichay parenyi mi ngoro payhechi akaram kerosoi tukayelo tukuku cheku chotingunyi koyoyi tomotukuku chomotighunyinye mominye tukun chomotighunyinye tomo tukuku ko mominye ata tepanyi chitanga lo mi tukun tukuchi chokitughunyi astanga mominye tomonyi nyotoghoi ngupunyu ngupuneku lo wuur nyorunenyi kokkoran warunga kitonge nenunyi mot. Tom tomsowanyi ye chi kena klo kamune terupo lenyu nya klo kam tomaraynye tukuchete ngo kighot ooh ngonyu ngoro kunyi anka mominye chi nyongorokunyi mominye mominye wechara tomokighot chete chongorokunji kweli tomomonye kighot uu mominye chii nyongoro kunyi ata takupa keros ata tokipa keros akilinechete lowur ka akili mi chii kuporyo lo nyoruna lone kuyai chichai tomi chichai wetoi lo mitenyi rupoi lot kusapapu nee karam kerupoi takun chopo ngerio mominye chii nyoroso kugh tomerosenyinye lo kakumne kikutech kulo kakumne kiwo lo tomonyi ngut nyoto ngono key lo ompo mukulowungu lo wechara och omokan lukune chachai toghone chi mfano ko chitanga nyorunenyi chitanga wechara ongan kuyai iwenyi yigh lenyini iwetenyi pat wetoi wetoi iwetenyi lenyoni tonyorunenyi chi nyorunenyi sifeniku chokaramach mominye chii nyowetoi kumwoghoi lo wena ighan nyonga tarakama chitu sifenichai mominye chi nyoghingoi sifencichi ghachachitu sifenichi nona kutoroi komosu ngo chokoramach kwa sapapu ne karamach kugh nyokirosoi tokutokwogho toe to toyekuno kupusu asis tokunguroi kiyinganyi chokaramach moyingoi nye chi choghach mominye chi nyeyighoi choghachach amochomoi nye torot chong achach amominye pich nyochomchininyi lo igha kiwo chichai nyogha totenyorunyi msasian nyontoi ngorokunyi kuram kerosai lo karam kweli lo tongorokanu msasian kelumi lakini tomo itolo tomelumenyi eyopo kuyai momi wolai mominye kuyai ku musasiantengu tototighinyi msaniah ooh wechara. Kokaram karam nyoman kerosoi mwasyan lo tiwon musasyante nyan towo wolai kutighanu ompo ki towan mwochu musasi mi kuyay tigho kutighunyi karamach matendo koku chokaram karam sifeniku mpo kaw ata yongu ye tongu yongu mboowa lo chichi no wechara otighech monungai otighech monungai kwa sapu tomomusasiandengu kumwowungi mominye kugh nyoa tukuku tomo musasiantengu nyokosopo no karam musasiantengu matendeniku kapsa imoki mokaramach nye sifeniku mpo kayin mominye sifa nyokaram so karam kerosoi ngalechetechu tok asis otino poro atomominye chi nyokotonyolonunyi ingutu pat lo mominye chi nyotokungolonunyi koy kaluku nyi ngo torottongu ngo dunia tomodunia nyonetunyi tokunetunyi msasian konyu mominye musasian nyotokunetunyi karam pat kerosoi ngal lo wechara karam nyu maghanye gha nyu so karam ghoi key ompo ngal walaka karam ketighoi kegh kweli atoinguri pororyenyu ye tighunyi poror ompone karamach ngaleku kamach tukuku, karamach ata ata tini lutenyi pogh tokwogho ke atapoghechini lutenyi kukaramach. Ompowolo motendenika karamach nyoman mominye sitiukucho muroy lo nguroi lo awo mominye mi tini pat kurosunyi pat ata tetangu tomitenyi kayini. Ku atamominye kugu ata tetangu kungut pat lo kweli ketighecha akerose cha mominye kagh nyomotighunyinye wena tomo ngaleku ngo matendeniku nyokaram, karam pat kungusoy ngala cho tokutokoghi tonyorunyi ye tukuchete kumi ke rotoi sahi mpo sahu ye nyorunenyi tukun mpo sahi, sahi mwakanu kiwo mwaken chomi sahi chumi ketongoi mominye kugh nyonyorunenyi tometopenenyi chi katangu mi tukan ona nya pun tukun ononya sukarun mi yum majanin mi yum chumbin mi yumnenya mi yum nya tomoki tomateghananyi kegh mpo ngale chete po dunia nu mominye kugh nyomo kitoghonoy kugh mominye kugh mominye kugh nyomokitoghokey kwa sapu towenyi ros ngalechetechu lowur kesproi pat mone chetechu kumu kutukuchete tomokitoghan key mominye nyongorokunyi monachu po sukul ye milutai yeteyi lakini kikigaresh pich mwakenichetechi po saii pasari part aai manganye nyona ye mpo sukul pees ye mi chechete tute kesutoi oni le kula mi karam nyini kilutu kula ye lo to kwa sapapu ye tonyorunyi le kula melo kingut melo kingut pich chopokony ya kwa sapu sahi kilutu kula yeteyi ku kesutoi chechetechu ata ko chupa kesutoi woni iyumto woni toteno araawanuna wechara lutu nyule mia mkili pakalai odeny ilutu pakalai odeny odeny yee ona kechakai kuku pakali suku pa pakal sukarune. Nyoru ye choni kichemanganyantenyi karam pat keripoi tukun wechara ake takumi yeteyi chemanga nyo kotokuripnyi kukaram atomeriponyi chemangany meripenyi nye ata ata mongot tongu moripunyinye mominye kugh nyorpuny atowenyi nyoru yr pororyengu ngolononunyi pat wechara chichay chu kikogh morurana chichay gha chichay wechara, kutukutu chototighune kitighunyi tomolumunyinye pororyengu karam pat kemongoi ngo poror nyo karam wechara kwa sapu nyorunenyi poror kulekut nyi poror mpo yeteyi tom tolowit nyi poror kulow ompo nyi tukul ata ma mashengu low, low nyoman akutinginy aimongenyi mongot nyini kogh tolekutech tukun nyorunenyi tukuchae ye ata pogh ata tomanamunginye tomelutenyinye pogh ku kukugh nyomo maishengu low maishengu mpo maisha nyengu lowur mominye kugh nyotingle nyi so karam pat kersoi ngale chetechu pat wechara lo kuyay kweli ikuyay kwelii mwoghenyi mpaka sapuni ye sapuni mi pich chomerosoi mi chii nyoturus pogh kule lo mominye kukaram pat kerosoi sapuni wechara akemwoto tukun melutenyinye kugh kina amelutenyi pila sapuni tomi sapuni yete ata komi yum porye necha pat kwa sapu mi sapuni pat mi yum atako sapuni woni wetuto atakoroktoi sapuni miteha rokuu ata kopusi sapuni pusocha nyini to. Karam pat kerosoi tukuchete wechara kulekutech chemangany ye kalekat chemangany kunomunyi ngala sukarun kunomunyi ngala chumbin towenyi iros ye chumbineche techu po kyak tomenamanyi chemanganyengu ngo chumbin moko. Sunye mokosunye nyoman mokosunye kapsa mokosunye kapsa mokosunye tominye chumbino aikemanyi tetangu melo kwokemecha melokemeha tuch kweli mmetokemecha itowenyi nyoru ye tanyaye mokemechanye akikikem tany akekem saii akitomonye kekem akepusto melo luku tany nyona achaepo torecha tuch tany gheny pat ketuye necha gheny ketuyteyehecha gheny pat twacho chetehu tonyorunyi ye tetancha ye sai nyorunenyi pat mi gheny ori kwa sapu ompone melo kikemecha tach. Kikecja tuch kukonugho nya kimi so miso chule nyalsanai nyalsanai mono nyalsanai, tomo kiripo gheny riponecha twacho gheny aai kepecha pat ketoni gheny riponecha twacho twako gheny aai kepecha pat ketoni gheny tetanyo ngo tukole chumbin mominye kitanga ye nyomwoghecha lo kitonecha awo mominye kugheny to nete nyole nyalsan toncha mominye toncha mominye kitanga nyole kemonecha pat nyals gheny toneto twacho itowenyi inyoru ye kik nya mwoghoi lo nyilsan ne owo kughenytonsa nyole kila kitu kwa kweli.